Ungalole une katika Maisha, <noise> ibyasala ndikujinuka sana, atauvundikenda, kuvomba imbombo jangu ijabiasara, kusijijini ukwa hata kumijini ata sehemu jojoni jira, ata mmaduka umumo ndiba kufunga unsiko, ndingavona avajango. Visova amaswala kauchumi, kwkweli, umoyo kwangu, <noise> kwainufaika sana, ata uvuvisuva pala, husa ibiasara, amaswala kauchumi. najune uluhala kuntwe, lwaitanuka najune ukutapa? Ndijongelese najune ndovombihi ndivombihi ndivombihi ndivombihi ndivombihi. Kwakeli ungalole, ibiasala une ndinuka sana poponi pala ndikakende; jive Dasalama, jive Morogoro, jive kumbeya, jive Songea, jive kusongea, jive kudodoma, jive kusumbawanga, jive kumbeya. Ndingavona kwakweli pundikenda, ndivona avanu vise wusu ukuhusu ibiasara uvuchumi vutama ndeti. Kwakweli, umoyo kwangu kwai- kwairisika sana ndesa nditamatilile, ata nusaili saa limoja ndiwapulisa uwapulisa pala najone, ata ilimenyu umunumbula jangu vona pala ndisanngile ukuti avaluma apa imbombo iji- ibiasara jiruta ndee jiruta ndee jiruta ndee mona nyiwa jangu. Ulundisa wiri muona liluta vunonu au naliluta vononu, vangata jangu aaha! najuve jangu kumbe, iliswari ili uwise waliruta vunonu, <hesitation> nimbombo jangu jabiasara ndikuninuka sana, labda imbombo jangu iji jundivomba paka labda, nguruwise kunulisya ukuja mwisu lakini imbombo iji ndikunukwa lwari. Kwanza toka ndihola ndikujinukwa, ndovombile kumakete ndikusisi imitumba, ndikusisi silatu, ndisie ndikusise unsere, ndisie ndikusise amashuka ndikusise itenge, kwahiyo ibiasara iji ndikujinoka sana ndisisa sikulembo, ndikuse amapanga, ndikuse uvurembo, ndikuse ieleni, ndikuse imyafuri, ndikuse amaturubai, ndikuse imikekan, syinu syonisi, koo ibiasara ndikujinokwa sana, tudowe nguruwesu nguruwe vangu, ata uvulungulukwa, najune ndilangiru ndilangiri itawa, ilitawa liviliva liliuva libebe. Imbombo iji ndikujinuka sana, lueri, tene lueri muko nukupanga, sivo amalundi kangu ndirinako, amavoko kako ndirinako, uluhara muvubongo kuntwe ndirinava vakuvomba imbombo! uvewe inguruwe tena unyongerisye, uluhara lukwendelea ukuvomba imbombo sivo nguruve jivangu davunange. Uvumri uvu bado kudebe wakupambana ukulonda indalama mukilunga, sivo dohunange, imbombo jangu jibuyake vunonu, jirutake vununu imbombo jangu sivo ndipelile dova nguruwe vangu nange. Kwakeri ibiasara ndukujinokwa sana ndikawesa ukujileka, hata ndingaswe, jundukuvalekera avana vangu, ukuti avana vangu ndibaba jinyu, ibiasala iji ndyavomba akandee ndyavomba akandee ndyavomba akandee ndyavomba akandee. Unyenye avana vangu, ata ukungu umwaka, ipange unguruwasi ukunola, ndiva tayari nyivana vangu, ndindehule lung'e ndindi ndindi vaholi lung'e. Imbombo iji ndiju ndibaba jinyo ndyavomba akandee ndyavomba akandee ndyavomba akandee, najumyo nyivana vangu, ipanguku ngumwaha unguru alisibo alisiukunola, ndiva tayari, imbombo iji ndivafundisisye mwiva tayari mujimanyire nyivana vangu, sivo muleke ukujaka imbombo iji, mwi- mwi- mwi- mwiko muleke ukujaka imbombo iji, jilisa lwikuvatanga apa- mbele. Uluhara ulu muleke ukujasa kuhuntu ulundivavula ndibaba jinyu, nyivana vangu, sivo, ndikuvavula lweri ena, ilinge. Ungalole, muluhala lwane, kwakweli umpira, umpira umpira ndyainuka sana, umpira kulimuvubongo kulimuluhara, umpira ndingalola avajangu uvikina, hata uvundyale ndebe, ndyale ndebe imiakaa ndyale ndebe imiaka, kumi ndiri imiaka kumi ndiri mulyavili umpira ndyakina akatoka akatoaka ndirendebe, ata imita- imista- imi- imitashumuta najene ndihinie kwahiyo umpira, mpaka isaisi yaani umpira ndikukunokwa sana umpira kulimdamu, sana sana umda- umpira kulimudamu umpira ndikukunokwa sana. Yaani bora unyime isiasa lakini sio umpira, nibiasala, nuvuchumi uvo nitikunuka sana une isiasa ndi- ndirikupembeni sana, ila umpira, nibiasara ndikujinoka sana tukugwana. Umpira ndikukunokwa lwari, ndikukunokwa sana tukugwana, umpira, tukumwaka tisini natisa umpira bado ndikupu ndikukunokwa lino, paka lino ndinyanyamyaka selasini natano lakini umpira bado ndikukunokwa lweri, ndikukunukwa sana sana sana. Nitimu ijangu jojasimba ndikujinokwa lweri tukuvuholwa, tukuvuholwa, isimba ndikujinokwa sana jiri mudamu, <hesitation> mwalimi.